Ny ahafahan'ny kangoroa <hesitation> mivelona Ast- ô- a- Aostralia a dia amin'ny <hesitation> amin'ny alalan'ny tongotrany matanjaka be igny mi arô. Dia amin'igny no ahafahany mandehandeha hatraiza hatraiza.